والله لو نختار نحب بنعيش في قرية صغيرة تعرف ليش؟ لإن الحياة في القرية هادئة وبعيدة عن ضوضاء المدن، تقدر تعيش فيها بقرب مع الناس، وتكون حياتك أبسط من مدينة رغم وجود فرص كثييييرة للعمل في المدينة، لكن الزحمة والضغط تكون صعبة، في القرية تحس براحة في القرية تحس براحة وسكينة تقدر تركز على حاجات أكثر أهمية.